To, ka ni fana ɓe guzum nyɨ kɨ nung. Kuma nùng kɨ guzum, ɓe pò kei kɨnɨ gà wat. Mpì guzum a ɗen bi ko kɨ ɗu nyi, ɓe se kɨ dɨm kɨ ɗa ɓɨ ɗa. A ɗen bi ko kɨ dɨm kɨ ɗu nyi, ɓe se kɨ dɨm kɨ ɗap bɨ ɗa. Ko gha kwak esɨ nɗin kùlk esɨ kwa ɗenɨ, ɓe guzum kɨ dɨm kɨ ɓèl kùlk es ɗa, ko nyɨ dɨm nyɨ ɗap bɨ ɗa, ko nyɨ dɨm nyɨ sè, ko nyɨ dɨm nyɨ dùn bɨ ɗa. Ko tong pò dùn kɨ̀ bi mwa mùn nlù. Ɓe nùng kɨ guzum, ɓe nùng wat. Mpì mɨ nyi ɓe ba mu pò cɨn kɨ bɨ ce shɨshɨk ka. Ɗang mɨ nyi ɗo, nùng kɨni, ɓe nùng-nùng wat. Kɨ fwot pìshi, ɓe kɨ sù nti. Kɨ fwot pìshi ɓe kɨ sù nti. Ko gha, go ce kɨ tù yɨt man màl kɨnɨ guzum ɗo kɨ tung shɨk, ɓe nyi kɨ cir kɨ sù, ko nyɨ cir nyɨ put mbùtolɨ. Mpìtèko nyɨ kɨnɨ nyɨ pò kɨrkɨmut ɓang. Ɗang nyɨ karan yɨt kɨ bi mwa mùn nɗin lu ka. Nùng kɨ̀ guzum ɗo ɗa. Ɗang mɨ asɨ, ɓe mu la as mpì tap. Tò nùng kɨ asɨ, as mwa nùng nkin-kin. Har ko ngò lep mwa, ɓe mwa la sa mwa, ko mwa lè ka pì lep mwa. Mwa gyan nɨng mwa ɓe mwa iya yɨt kɨ asɨ ko nyɨ tong tap kɨ nɨmg mwa. Tung-tung ko ndè fana, dok ndè fana Ngolu ka tangol, ɓe nyi ɗaka ɓe la as ɗa, ko ɗen, ko as ɗa ba, ko mwa gyin nɨng mwa sòn-son, mwa gyin nɨng mwa nshit, ɗang as tong tap kɨ mwa ko kɨ put mbit ɗɨ, nyi jɨ ter nwok. Ko kɨ put mbit ɗɨ ɓe put met kɨnyi kè ni nlòng kɨni mwa gàk. Kɨ dɨm kɨ ni nlong ɗa mwa, ɓe as ɗa pò ter gyi. Ɗang duk kɨ ɗa ɓe ngò wat mwa dɨm mwa yè as ɗa kɨ ɗa kɨnɨ ɗa ɓang. Tò nùng kɨ asɨ.

Ko mantang mwa ni ɗon mpòkwang ɓe mante mwa se kat. Ɗang mwa làp yiar vìt. Ko mwa ɗom wang kwang nyɨ ɓe mwa mòt mwa ko mwà jɨ̀ mwa te ka yɨ arɨ. Ko mwa ɗak-a ɓe mwa jɨ mwa gam met kɨ mwa ka pi mwa po met ɗɨ. Nɗin kɨ nɨng ɗa mwa kwat, ɓe mun kɨ nɨng mar mwa. Mu shit mar nɨng mwa, ko nɨng mwa lè mbì mùn, mpì mu fyalng kɨzɨng mwa, ko mwa la karfe mwa, mwa lè mwa, ngɨzɨng, ko mwa màr-mar mùn. Ko nɨng mwa bar ngò marɨ. Ko mwa po me ɗɨ, kwa da gwang ke mwa ɓe mwa mat, mwa bè ko mwa jɨ mwa ɗa ka yɨarɨ. Ko mwa màr mar a, ko mwa mar a, ko mwà lè mbìse mùn. Ko mbbìse, mu jɨ mu kàt mbìse lòlok nyi, ɓe ba go ce pò ɗap kɨ gàrma bɨjɨm ko nyɨ pyan mar. Se ndung kɨ gurm mwa ɓe mwa pò amfani shɨ cen kɨ nɨng ɗa mwa ko mwa màr-mar shɨshɨk. To, mu màr-mar shɨshɨk, ɓa jà ka yɨn ɗèm nyɨ lok ɓa fì. Ɓang ɓa fi ɓang, ɓa ja kat mbìse. Tò, nɨng nyɨ kɨ shitcɨn kɨni sòsey. Nɨng pan mun jep gurm mwa ɓa de ba. Ko ɗa yi ke kò nyɨ mwa ɓe mwa pò pan funu nyet, ɗang mwa pan mun, ɓe mɨ nɨng dɨm ɗel mɨ mwa. Mpì nɨng ɗak-a, nɨng mar-mari, ko lè mbìse mùn, ko mu seyer kɨnɨ, kwat mu mu ka shal kwat, mì sit ko mu ka shal kwat, ko mu cɨn bi mwa shɨshɨk nɗin wok mwa. Terkazɨm funu yiàr mbìtang kɨ jep mwa, kɨ yiàr yɨn shɨkwong mwa. Ɓum pò seyer kɨ nlong ɗa mwa, kum pò kat kɨ shalɨ, kum pò cɨn kɨ bi funu mwa shɨshɨk nɗin wok funu mwa shɨkèt-shɨkèt. Mu bi e, nyèr mwa. Ɓe nyèr mwa mu mwa ɓe <hesitation> gye, mbì cɨn-cɨn kɨ mwa mwā ɗo se kɨ mbìse gàk. Mwa mwar-mar mwa ɗo nyi ɓe. Shwe kɨ kè kɨ nung, ɓe nyer mwa mwèn ko mwa dɨm mwa se. Tò ntàtul mwa, ɓe ntàtul mwa mɨ mwa mwa nùng kɨ mwa, mɨ mwa mwā màr ko nyɨ kè nyɨ nùng, ko mwà mwen mwa ghɨr ko mwà dɨm mwa lē nlu kɨ mwa mwa. Ko mwa jɨ mwa cɨn bi kɨ mwa mwa shɨshɨk, ko mwa dɨm mwa se. Ko nta lun ɗang a ɗa cen kwa da kos pò ntàtulɨ ɓe gha ka shwe gyɨ. Mpì ko wani nlong ɗang e ɓe nyɨ kɨ mbì cɨn-cɨn kɨni mwa sosey, sòsey. Mpì kèn bi mwa shɨkèt-shɨkèt. Kò ko wane nlong ɓe nyɨ po cɨn kɨni. Kò mu pan mwa nwok mwa, ko kò mwa nkì mwa, ɓe ko ɗang-e nyɨ kɨ yɨàr nùng kɨni. Ɗang ntàtul mwa nùng mwa dɨm mwa ɗel ko wane nlong ɗang-e. Ko dɨde ɗak-a ɓe gam mbì cɨn-cɨn mùn. Ka, gam shɨk ngurna mun shɨ ntàtul mwa. Ko lɨ mùn te mantang mu damu kɨ bi ko mu se, ko mu shwe kat. Mpì gyɨ sè kɨ nyer mwa, kɨ go me mwa pò mwen nyang mwa, ɓe mun jèp gurm mwa mu kàt ko mù se ɓang. Mpì se kɨ nam nshit mwa. Mpì mwa ɗak-a ɓe mwa nung, ko ntàtul mwa ghɨr mbise ko mwa me lu kɨnɨ, ko mwà dɨm mwa kòp nlu. Ko lokaci kòne nfwan kɨ ɗom te ɓe gha fwàt mpò ntàtul ɓa kàt mbise ner kɨnɨ. Kwà kat shwe. Mwa kòk shwe. Ko nghɨ hakori, ɓe mwa ghɨ̀r nghɨr mwa jɨ mwa lē ner kɨnɨ, ko mwa jɨ mwa kàt ko mwa jɨ mwa se. Mwa jɨ mwa fwat pò nɗin lu kɨ mwa, mwa jɨ mwa kàt pòlu kɨ mwa gyɨ, ko mwa jɨ mwa sē. A ɗo nyer mwa. Mbulɨ ɓe mwa mwen mwa se shwe ɗa mwa kap kɨɓut. Ɓe mbù, fwan kɨ ɗom te ko mbul kɨ ɗom tum ka riɓɨ ɓa man teni nyin kɨ le ɗo ɗa, ɓe gha man kwat teni mbise mwà ɗɨm nyang ɗo ɗa. Ko lè ko mu, gurm mwa ɓe mù màn lokaci kɨ nyìn lē-le shɨ mbulɨ. Mpì bul kɨ tùm ka riɓ, ɓe gah man teni bi mwà ɗɨm nyàng ɗo ɗa. A ɗang mu pò lɨ kɨ shɨktok tē bul kɨ tùm ka rip kaɓang ɓe nyin kɨ le ngha? Mpi gha kang, a kang ko bul kɨ tum ka riɓ, ɗang nyin kɨ le ngha ɓe yawà, ɓe gha man teni, ey nɨ lokaci, pi kɨ met, kò kome nyin nyɨ le ngurm ɗo ɗa. Mpì akwei ta pasɨ, akwei ta lunɨ. Mu po man kɨ nyin lē-le shɨ bulɨ. Mpì ɓuli fwan, pi kɨ ɗom kusi ɓe bul tùm ka rìp, ɓe mù màn tē nyi kɨ le ɗo ɗa. Kum pò lɨ kɨnɨ ltē kaɗang mu dar ko mù cɨn shitcɨni mpì ko mù, mu kai gà lo, mu kai ga mpì meye ko bul kɨ tum ka rɨp, ɓe mu kut kɨ nshang shwe mwa mbi, mpì ko wane nlong ɗang-e ɗò mu pò cɨn kɨni. Bi mwa shɨkèt-shɨkèt kòmeye rit ko mu cɨn. Long mwa, mun kɨ nlong mwa dung-dung. Wòn ngan ɓà tàng mwa kɨɓut ko mwa ɗɨmɨ ka. Gà ngòjo, ga